Ēnukuréén yaan irégmé nisébiyé yo yoomé énaab marok yo ésumuk gamuy. Ēni yo émuyéni jaraam éŋapi, bala aw bu gasontéénnoro, buniiw bara yo béjiŋi. Ēni nukuhi kuhi sindo, aw may yiya éfagofago.